To lesdi South Afrika, Doche Kafake, Kafake siire nde ɗum wiyata Keptown, to ndungungu ujunere ngo e temedde jeego e sappande jowi e ɗiɗi, mo Kafinde Amasayi Babal to ɗum siwtoto.